Gn Pengouin izao ny biby andranomasy mahay mihira. Gny tanjon'ny hira? Mba ahafahany mampifalifaly gn' olo mahita azy; sangisangy am reo sam Pengouin avao koa.